אִילַא תְקַדְּמְת אסְבּוּע פַלְמֻסְתַקְבַּל، אַוַּל חַאגַ'ה כּנְדִירְהַא היא נְשוּף שְנוּ וַאקֵע לִיַּה، וּלִי דַאיְרִין בִּיַּה، נְשוּף וַאש כּנְדִיר חַאגַ'ה מֻהִמַּה חַ'אסְנִי נְוַגְּד לִיהַא ולא קְרַאר חַ'אסְנִי נְעַ׳יֶּרוּ קְבְּל מַא יִפוּת לְוַקְת، נְסְתַעְ׳ל האד נַצְרַה לִמֻסְבַּקַה בַּאש נְרְגַּע לִחַאדְ'רִי וּנְתְצַרַּף בִּדְכַּאא אַכְּתַר، אסְבּוּע קְלִיל וּלַכִּן אלמַעְלוּמַאת לִי פִיה תְקְדֶּר תְעַ׳יֶּר בְּזַאף.